<hesitation> المحفظة بتاعتي كان ضاعت مني وراحت تلات محافظات <hesitation> وفي الآخر رجعت لي ده طبعاً يعني <hesitation> تلات مواقف يعني م- متكررين، لما غيرتها، الحمد لله المحفظة مضاعتش تاني.